Nachuri vakwerire, toloka na kazii nokufanya kazi, kompatire riziki nkauja, kirachane <noise> mpatire nikafurahi, nikaendelea <hesitation> ni kupasha na chai. Nikahumula pasha chai nikasumu lakikafunio nikaria, <hesitation> nikaendelea kufurahi, nikahumula ringa kamuna kazi kei, riziki yenenopata nikashulu mulungu, kafumahara ko kwirire nikalala. Kuri kwera kii nkaendelea na kazi, mulungu atuhere riziki.